همیشه چي مو وینم خولې مو د خندا ډکي وي. داسي نه چې څوک مو نظر کړي. ستاسو د ډکو خلو او ښه طبعیتونو په خاطر د نورو لا ساعت در سره تیر وي. هیله لرم چې همیشه داسي خوشحاله و اوسي ځکه خوشحالي لکه ساري ناروغي د یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي. په هغه کسانو نو څه جوړه ده چې نه یې پر ځان خندا پیرزو ده نه پر نورو. ښه وخت ولرئ او خوشحاله اوسي.